Maq olõ egäl juhul inne ollõjuuja ku veinijuuja. <hesitation> Mino meelest om oluq lihtsält parõmb ja sääne häste tettü oluq või ollaq umbõlõ hää jo.